Lwa sho-sho shin gbede, rara. Rarama a weji waanim. Kama waroko mina pidi waami kan pidi shi gobnati kaujin fokki, ka ma waro pisharai kara wuru raara ti pishari. Kam nin rara, kam nin turum <noise> kamnin durenye shakka ma gbode. Nin wai dina wemmo doi ta i sanna abukon ya yawo lokaci. Amma ti picce ti kauye kari waanim sai ka perko tali kan waa wa shidan loo me loa sho shon me wato ma rara ma turum ma durinye ma alade ya sho sho, kar wa alade ko- oko kpuru kpuru kpuruk kpuruk kpuruk kar wa loo shikkni dokro, pan kiji alade minai sai ka banogo wala mommo wai shi sanna pennoko nna wedirgo shiki tali ari ti kuli mu kammam ti kuli pis shanmom. Kama amfuko gombe kam pidi san ka tan wadon shik pidi, ama pidi kari kar wanim. Sai ka yiko merje tali kari wani ko ti pattem sai ka la kisko, ka ma la kisko jenda pena kara weiyo shidam loo sho sho moi ti pichirai pidi na kar yun paaro mo, kpadiko. <noise>